Hoi salot gena ngone oro ena ma kunci, rasi karehe ngone so masusu kunci toma slot ma tuso, rasi ngone fri ena rai ge ena ma tomoi hoi ma.